<hesitation> Raha ny kôtrana asiana kôragna; iny malô tegna ilainy, satrià oh raha zaho manôkana zao aroa alera isan'andro eo ary mandany any ho any amin'ny adin'ny egnina <hesitation> adi-adin'ny valo isn'andro isankerin'andro no lanina amin'ny kôtrana atôa. Mandreigny zao mandeha isan'andro mandraigny, isan'andro mandany aroa lera de karakaranjeiny koa mandritry ny efatra andro de havitana le, ahavitagna le isankerin'andro.